<hesitation> Izy eka alohany aminay akagny raha ohatra hoe resaka <noise> zavatr- <hesitation> raha magneno izany de misy maromaro mi, le sofina aminà vava ohatra hoe ki- kiririoka, de misy mampiasa sodina koa aminay akagny, de misy mampiasa sifle, de raha ohatra misy raha amboamboarina io zany tegna matetika trompetra, le bapampa regny, regny lay ampiasain'olona aminay akagny, olo ambanivolo tegna mampiasa ananjy.